<noise> Ŋwarey ma yan no ane ayama ci iŋga se wokan ma wokan Yan ayga bay. Ni dii hayni kiraya gono. Ni dii somono goono. Haamo goono. Ni dii kwalkwati a gono. Ikulu ŋwari mayan no kan go iri se. To ni dii shikafa yaŋ kulu gono imaa yaŋ no. Ni dii alkama yaŋ kulu gono ŋda ridiyan ikulu day ŋwarey ma yaŋno kan ine ayma lissahi iŋga no aygogi ki wo. Ni dii da sauran ŋwarey kala ŋda kala iga baa gumo wokulu dinga ma kan iga kee da, mayay ga baa gumo. Ni dii ŋwarey wo waken-suuya yaŋ gono ikulu mayan no. Ni dii dunguri kwaray wane dumo gono ikulu maayan no. Dunguray wokulu dinga maa, zama waken suuya da ban dunguri kwaray wane ŋda ban. Ni dii wokulu dinga maa kala kan iga kee da iga no ŋwaray ra. Ni dii shinkafa kwaray gono. Dan gwate yan day wo kulu day shinkafa yaŋ no wo kulu dinga maa kala-kala. Ni dii shinkafay mayay mo iga to kalay marge, wo kulu dinga maa kan iga kee da. To yadin no ŋwari wane yan mo wo kulu dinga maa kan iga kee da. Ni dii ŋwaray wokulu dinga maa, ŋwari wane ama ne yaa, ŋwari wane ama ne ya. Ŋwari wane wokulu dinga ma kan iga kee da. <noise>